coffee nii wodi je ɓe watta ɓe ndiyam gulɗam, wodi je ndiyam peuɗam, wodi je kosam, wodi ɓalejum wodiboo boɗejun, wodi je kankara